Do vurtina demngal majum juttudum, chewdum sai lenda dum ha daidum babal nyamdu mai woni sai nanga koowe be demngal majum fooda dum wadda nastina hunduko. No nyamdu daayi pat, dondobal do naftira be demngal majum on heba nanga nyamdu mai be demngal mai ngam dum nyama dum haara ta velo torra dum. dondombal do mari munyal be de'itaare wakkati dum laari nyamdu pat, a laran dum de'iti sesi ngam dum habda dum nanga nyamdu mai ta tetira dum joda be velo.